Mi sawran mo dow kala fajjira pat to ofini haa ɗoiɗi to o ummi to woodi kare je'i sankiti haa suudu man o tagga kare man o we''ita leeso maako o ovuuwa suudu man kala mbuuri ohuwi pat otattira oyaha orufa be naange o wada bannin be jemma bako o ɗaano owada bannin.